<hesitation> coconut ho moo, moo hoyori hiya ponna using ngongko ru'kahmemmo. Ru'kah pokongori poti o'ko supukai mee'he o'ko ho moo ki'kummo, ho toku ratah urukoh ratiro, impa tikite kiso ha'heiro, to'hkiro, ki'kiro pukui nopiro toponing ki'kiro, ki'kiro, impa tikite hoyori dish ki'kiro tikite tuu hiyateiro impa ho moo mitihetong. Moo mitiro ho pokong o'ko ku' nopeiro, impa tikite aii uwa raisi supukihe ko haruro ho raisi hoiri raisi hiyatiro honowo tuu impa miruihetong. O'ko petaita supukihe ko haruro aii ho peteita tii kuu hoiri sosopeni siriro impa tikite ho ku'hiyateiro impa aii minu monoiro nohiro kotung tii iihaa kori ponoro toihetong. Impa moo hiya ponnakori using ngongkong o'ko poti ponangi. Poti ponna ngi tuungi hiya ru'kungku toku runni topo neworohetong. Impah mooki ru'kiku hoi pokong ku' ong hiya manni toponing neworohetong, raisiko ponnahetong ru'kiku, impah ongko o'ko . Ongko peteita o'ko mooki supukiku hoko pokong ku' kai rii'ki ngoworo kong manni roki toponing neworohetong, roko manni ponna newareiko haruhetong. Impa moo ponna ngi no nohnoko aii o'ko <hesitation> ongko koh donut peiking ngommo hoko moo rii' sirewummo, moo ongi sugar frying ngomo, sugar melting noiro impa ho moo ki'kiro rii' porukiro impa pirukimotuku pirukimotuku impa brown kuhetong. Impa tikite nopiro aii hoyori donut ko baking noro ho moo rii' sireiku toponing neworohetong. Impa noi ko aii o'ko honnoko o'ko flour pirukiro ho moo k'kah, flour wanno pirukiro impa o'ko frying ngihetong. Impa hoko moo pokong o'ko, moo pokong o'ko kuhai, kuhai o'ko moo pokong ko ho manni ho useful, moo tohkiro, ki'kiro tuyu impa o'ko hoko moo ki'kah Aii impa koporongku impa iihaa ko ngoikung oo no nohno poti ponnangi ho moo ki'kah toku ki'kah ho honna kah aii rahikiro koporongku rahikiro impa iihaa ko tu'nikung. Impa poti ponnangi ongi uuringi ongi kitoriyangung ong kuhai ho kuni ki'ki'kewamo toponing honowo pereti ngawamo aii pauke'kong. Tiko pau ru'kiro paurorohetong ho o'ko pau arariro neihetong hoi moo pokong kuhai, hoyori moo pokong kuhai. Impa no nohno o'ko noiko ong koh moo o'ko poti ponnangi manni roki o'ko ong hiya manni mooki ru'kah manni ho toponing newah, hoko toponing mutihah. Ho mooki tuu nginong ru'kah toku runni harui neihetong, raisi ko hoi ko riku ru'kiro ho pokong ku' ki ru'kiro aii toponing mutihuyu neihetong.